Ninteekyereza okwega nikuha, nikurugiirira okwega waayegaki. Hariho okwega omuka ahokuriire, hariho okwega omu class waaza ahiishomero, hariho n'okwega oku amagara gonka gakukwegyesa otakwetenga n'okuza omu class kwega, mbwenu okwega okw'omuka nikukuheereza emicwe, nikirugiirira waakurira omuka erikushwaki, abaakukuza ni baaha ninga iwe nk'omuntu waasharamu kwegaki; waasharamu kuba omushuma, waasharamu kugamba kubi, waasharamu kubiiha ninga bwe ninga waasharamu kukura ori- orikugyendera aha bi bakwegiise abaziire baawe, noobaasa n'okwega ebyo omu maramizo waaza yo kushaba bakabuurira bakagamba ki ori omushomi wa biiburi then reero hariho na n'okwga okw'omu class okw'okugyenda okeega eki iwe nk'omuntu orikubaasa omurujungu nibakyeta humanities or sciences. Noobaasa noobaasa kwega eki naayeta humanities n'okwega ebintu ebirikukwatagana n'okutegyeka n'ok N'okukuba waashanga oine oine oine woine omugisha gw'okukuba ebishani, oine omuisha gw'okuhandiika, oine omugisha gw'okugamba omu bantu omu Rujungu nibakyeta public speaking ebyo byona noobyega kandi nibikuyamba omu nsi ezi ei twatuuramu. Noobaasa n'okugyenda eyege ebya, ebi naayetaho bwanyima sciences, ogyende oyege kuba okujanjaba abantu obe omushaho, ogyende oyege okukwata omu byoma obe engineer byona hamwe, mbwenu okwega tikukaashwana, okwega kurimu emiringo mingi okw'omu class, okw'omuka, okw'omu magara n'okw'abantu abakukizireho, nootunga amagezi na n'obwengye oburikukuyamba iwe nk'omuntu na n'ensi yoona n'okutuura amagara gaawe gye ahaakuba obwengye bw'omu class nibukuha, nibukuha fifteen percent obwengye bw'aheeru bukuheereza eighty five percent ebirikukuyamba kutuuragye amagara gaawe.